विशाल श्रोतागणों के सामने प्रस्तुति देन का खातिर, आत्मविश्वास सी बोला, भाषण की योजना और अभ्यास करा, दृश्यमाध्यमों (जैसे स्लाइड्स) का सही उपयोग करा, और श्रोताओं से संपर्क बनाए के रखा। शांत और स्पष्ट आवाज़ में बोलें, और कठिन सवालों के लिए तैयार रहें। ताकि आपकी प्रस्तुति खराब न हो और आपकी प्रस्तुति की सब प्रशंसा करूंन।